Chi ollu coxinai birduras potzu <hesitation> po no ponni petza, potzu fai gureu cun patatas, <hesitation> funt dus ingredientis chi andant chi si sposant beni a pari e funt abbastanza facilis de preparai puru de candu eus scobertu ca po pulìri su gureu non tocat abarrai pulendiddu cun su goteddu, tirendiddi totus is filincitus ca si perdit una surr'e tempus ma bastat a ddu sbollentai pagu pagu in s'acua cincu minutus in s'acua callenti e ndi 'essit puliu puliu puliu. <hesitation> e custa pietanza est semplici e si preparat, u' 'orta chi est puliu su gureu e segau a arrogheddus, is patatas a su propriu, si <hesitation> faint rosolai in s'ollu, si ponit u' paghedd'e cibudda, s'aregula de sali e si faint coi, s'aciungit u' paghedd' 'i acua chi s'asciuga meda e si fai coi po una mesoredda finzas a candu pungis iì patatas e <hesitation> funt cotas. U' atera pietanza chi a mei mi praxit meda in su periodu de su sparau candu andu a circia sparau e nd'agatu est a ddu fai cun ous Chi non est propriu a fritada poita a mei sa fritada s'abruxiada s'ou u' pagheddu e non non mi praxit, preferiscu invecias fai coi su sparau cu s'ollu e su sali e sa cibudda e dopu chi est cotu su sparau ci dd'aciungiu is ous e ddu morigu u' pagheddu totu impari senza fai coi tropu tropu s'ou poita ca asinuncas s'asciugada e non est bellu e s'aregula de sali e a postu. Poi u'atera pietanza <hesitation> chi mi praxit meda est sa sa panada de canciofa cun patatas e cussa praxit meda a fillu miu puru poita non ddi praxit sa panada de anguidda ca cussu anguidda non ndi papat e candu si dda fadeus ddi fadeus sempri sa, <hesitation> sa mama ddi fait <hesitation> sa panada cun is patatas e sa canciofa. <hesitation> custa puru est u' pagheddu elaborada poita toccat a preparai sa pasta e sa pasta si preparat cun su struttu, s'oll'e procu e su sali e dopu chi s'impastat si spianat e si si fait una spezia de contenidori in d'u' prat'e ferru, si segant is patatas arrogheddus e si pulit sa canciofa Po pulìri sa canciofa po non si fai niedda dda poneus cun <hesitation> cun s'acua, candu seus pulendidda dda poneus cun s'acua e su limoni, poita diaici abarrat bianca, invecias lassendidda a s'aria de noxi a dda preparai totu si fait niedda e non è non est una bella presentada. E quindi fadeus aici, puleus sa canciofa cumenti dda puleus dda poneus in s'acua cun su limoni e poi candu <hesitation> teneus totu prontu si segant is patatas a fitixeddas finis e si ponit su condimentu, allu perdusemini, pribada, tamatigas siccadas, <hesitation> si ponit totu impari e poi si fait cun sa pasta a totu si fait u' covecu e si serrat sa <hesitation> si cundit cun s'ollu, oll'e olia bellu, e si serrat, <hesitation> si fait una speci'e trecixedda po po serrai po sigillai beni s'impastu, e poi si fait u' stampueddu in mesu po ndi 'essì s'aria de cumenti coit. <hesitation> e dopu u'oretta de forru, poita andat inforrada, dopu u'orett'e forru est cotta e cussu est sa terza pietanza